لو كان بإمكاني أني أسافر لأي مكان، كنت أتمنى أزور اليابان. أحب ثقافتها المتنوعة وتاريخها الفني، وكمان أحب الطعام الياباني. أريد أستمتع بمشاهدة المعابد الجميلة والطبيعة الخلابة، وكمان أتعلم عن اسلوب حياتهم المميز. السفر لليابان حيكون تجربة رائعة.